Jaha jukuraiko se <hesitation> oime amogue imbaepuere puere oyeapo jaema ñanekirei yae yande yambori <hesitation> Jaereta mbaeti vi ikirei yambori, jae reta ikirei jae reta jeiaño yande yayapo mbae, mbaeti ikirei yambori reta jaeramo <hesitation> jae reta mbaemboavai ome yande <hesitation> jae omaeñoa yambori reta, omaeñoa mbae yayapo jae jeiaño oiko reta